Ps nare shilani ni chi ginas zhi’i danunú chi shy nare val nare sipa nare rnas zhi’i nu vez ruú chi cun thy btiuzh gybana’ gnia, te chi gak gula vaporuni gycuna’a gnia gyquixa ni gnia te chi gakgan cuez ruu gy nn- th vez nisy gununi lani riak enty nu th vez hasta lo doctor, chi val na nu th vez ra gysobnu gyucalipto gysobnu gyee bombill gysobnu xtiazh, zhi’ti, vaporu che doi loni chi sob niz guii gaigaini chi gydununi chi ra gyee bombill rieeloni ra zhiti morad che loni ra, chi val na nizi gydunu la ruu zhtenu la zhi’i gy bdidka doo, per nu th vez cat nadi ni per nare ni ni runa natural shtena nare ni-ni runzhga’ rmedy nare val na quiit nani ni chi ria’ lo doctor per ni diz nana na shten zhi’i.